Pa che 'na fazu tanti mi dë chi pastis li, però ën teorìa dëvrìa pìé stu piat si ch'al e dür, ch'al e cungelà, ch'al e freit, bütelu ëndrinta, campelu ëndrinta al microonde e pruvé a vëddi se i arive a capì da le instrüsiun lon ch'a dis i dizegn e pruvé a büteie ël temp ch'a i va e la temperatüra ch'a i va a fe e lon li a taca a giré cum ën fol e a taca a scaudete ël cibo